<hesitation> Izy da hitategna matetika hoe maro ny olo ame izao mandeha magnano dia alavitra regny, izy io amigna aloha da sara ny magnano anazy ka satria ilaign'ny vata tegna avao koa zashy mba mandendeha tomboky fa sy asa ky ny handeha bus na handeha tôbilo ao satria mampalemy avao koa izy io raha tafahoatry loatra, mba ilain'ny vatany zashy mba mihesikesika avao koa, da amigna zashy izy sara. <noise>